الا عندي عدد كبير ديال الكتب اولا غنوفر ليهم خزانة تكون كبيرة بزاف و اكونو فيها عدة اجزاء غيكون جزء متخصص بالقصص ديال الاطفال و جزء ديال الروايات و جزء ديال القصص القصيرة و جزء ديال الكتب العلمية وواحد الجزء مهم يكون ديال الكتب الدينية غادي نفرقهم هما غيكونو منضمين